إذا كنا نبي نعلم شخص ركوب الدراجة أول شي خليه يختار دراجة مناسبة، بعدين خله يجلس على المقعد ويشوف كيف يتوازن عليهم يحطون رجل وحدة على الأرض والثانية على الدواسة، بعدين يشغلون الدواسة برفق شي أهم شي خليه ينظر للطريق أمامه ويكون حريص على السيارات اللي حوله.